रोड ट्रिप चो प्लेन करताना <hesitation> पयली। खयची गाडी वर्तली केवा वैतलो खय खय वैतली। आणी कितको वागत लागतलो आणी कोण कोण। वैतलो या बगुंक जया मागेर सगळा जल की ज्या ज्या। जाग्यार वैतलेत ते ठारोंक जाए आणी थय कसले। कसले बरे स्पॉट्स असत जाल्या तेची खबर काढुंक जयी।